Pos cosa anombrá es que hue en Italia ondi tuvu nacencia la pizza. Hue en Nápolis, pallá pal siegru XVIII. Alogu, nel siegru XIX, un cozineru le hizu la primel pizza Margherita pos, velaí, ala Reina Margarita, colas coloris dela bandera italiana: verdi del'albeaca, branca dela mozzarella i colorá del tomati. Daí cogió fama i mira tú ogañu la que mos á caíu conas pizzas, amus, qu'es pan con cosas porcima.